e qilim, e in wilim re'en che che wa jun laj chikap kiya'taj laj rinee' kiki'kitek, ki koq'ek, he kikil wa he laj chikap rimal rajawxiik qaqeta'maj k'o chiran lera e kikb'aj che xa' qaqchapa' laj kinee' wa xa' qachapa' laj chewa' kiya'taj chikyan e kikb'aj lera' xa' qak'am b'iik ela' qajkitaq'an. Xaqara' e rel qil re taq ak', el t'oq he wa k'o taq ki ch'ew e lera' wa kajapan kik'in wa kachap jun laj ch'ew, e lera' kajkitzapan, kikch'itij kiib kikb'aj la' lera' xa' qak'am b'iik, kikb'aj la' lera xa' qelq'aj b'iik, kikb'aj la' lera' xa' qaqelsaj b'iik ketla'. Xaqara' kela' jun tz'e' wa kiya'taj taq raal wa kaqchapa' jun e jun tz'e' xa' kajriqayij he rimal la' e lera' xa' aj junaam kik'in kiketa'maj, ket- am che xa' k'ax kab'an chikyan wa xa' qaqchapa', y kela' ra'aj wa kipe jun wunaq qet- amt riwach kakchapa' laj qanee' y che qab'aj ra'aj, e xa' k'ax la' kirb'ana' chikyan, xa' wa chewa' kirbana' chikyan rimal la' ket e li awajiib' kik'in li wunaqiil k'o jujon qakilan che k'o laj rik'amal kirk'am wii' riib' che qano'jb'al rimal la' otz otz qilan che el awajiib' xaqara' li wunaq he k'o qachomb'al xa' aj junaam qast junaam qajchomnek pero si qachijij li ker aj qachijij, li awajiib' kikchijiij li ke lera' y ra'aj qachijij li qer aj.